जपानां लोक आधर करपाक खोब वड मान दितात, थइसार लोक बाऊ करुन म्हणल्यार झुकून नमस्कार करतात। आनी वडल्यांचा आधर करता। जपान थइसल्या ताज्या आनी सात्विक जेवणाक लागूण सुद्धा फामाद असा। थइसले लोक पर्यावरण प्रेमी।